जू लाइट स्विच ची वेता काम कना ले सर्किट त ख्वोंन और बंद कन पड़दू जब हम स्विच त ऑन करदा त जून सर्किट ची ऊ पुरु वंदु जैसे बिजली बल्ब तक पोंछदी और ऊ चमकदू ची या रोशनी ड्यनदू जब स्विच ऑफ वे जांदू त सर्किट टूट जन्दू जैसे की बिजली बंद वे ज़ान्दी और रोशनी भी बंद वे ज़ान्दी।